اول اشي يتأكد انه عندك العدة اللازمة يعني تأكد انه الرافعة موجودة والمفتاح العجل موجود اذا كانت سيارة فانت بترفعها الاول باستخدام الرافعة وبعدين بتفك الاطار الجديم وتركب الاطار الجديد ولو كانت عجلة فانت ما محتاج الرافعة ففكها فك البراغي باستخدام مفاتيح العجل وركب الاطار الجديد وتأكد انه الاطار الجديد ما فيو مشكلة.